Lesdi ciil ndi ɗon mari kuujeji bana pastel de colo cuuɓde meriskos e asaadu eɓe naftanira e kusel e hakkoloji ɓe defa defuuji maɓɓe.